<noise> pu rapu rapu baei lu'ua ta'ejem baei la'ua de puse ndeu xikit rajuik l'ejei de niñja xi'iui l'ejei baei baei pus kauk la'u l'ejei baei xibiajang rapu rapu kua manei natsjau manaei manatsjau re mjiung kul'ua manaei mjiung talung se kua manaei kinjial se kua bumang re maei pus rapu lem bake de rapu baei y pus si kutsa'au se kua laei re mjiung kinjial y rapu kara se kua bumang natsjau rapu lem maei rapu se mjiung de pus de niñja xi'iui pumbu ma'ejeiñ mjiung kumai por ke rapu ngjai pus ngjai li kul'eng kiñu'u rapu njiung y rapu kupu batei batsjau ngja rapu xikit batsjau rapu kaung ta'ejem ke ngjai kua maem maeng ne talung per es maeng nikiujul ta'ejem per lem es rapu rapu baei lu'ua rapu re tu'uem y rapu kara baei se ndu'uet ngja pu rapu kaung tu'uem aveces tu'uem ngich'iñ tu'uem kua laei lakal y lanjiul kingyiep kumbu'ui maiñ lem ngjai kua lanaung lakal kupu lajaiñ lichjau jai chikia'ach kua manaju'u nanaung rapu baei lem ngja rapu ngja batsa'au y rapu mismo kua manaei nadeung rapu baei maiñ kua laei ladeung kiñu'u de matsjau rapu kara se kara kichjiñ ngja rapu si ni la'u pepu l'eje pero si kiñu'u rapu badeung maiñ rapu batsjau batei batsjau rapu batsjats balei ngja bie kutsa'au kon napu maei batei mas matsa'au napu maei.